Tena marina tokoa hoe manampy ny olombeloha ho ela velona ny fitsaboana ankehitriny raha mihoatra amin'ny fitsaboana taloha. Taloha izao raha nisy ny valan'aretina vaovao, ela dia ela vao hita ny vaksiny ary maro ny maty an, izay vao nahita fanafany ny mpitsabo. Ankehitriny anefa dia kinga kokoa isika noho ny fisian'ny teknolojia, hany ka fohy kokoa ny fotoana fikarohana fanafana. Ohatra amin'izany ny tamin'ny COVID. <hesitation> Roa taona sy tapany izy dia efa azo lazaina hoe voafehy.